A <hesitation> boàka Singapor ndraiky zen̈y. Karazan̈a koltiora ndraiky fivavahan̈a zen̈y aharô am-karazan̈a fety isan-karazany. De ten̈a fanao ndrô feky zen̈y man̈ano fety zen̈y, mampiseho karazan̈a mahakasiky fivavahan̈a jiàby.